<noise> Ŋwaro ra no a ne ayma ci wokaŋ na gaabi dan ki ba afo. To iri wo day iri ne hamo hauru day aba gaskiya agwanda gabi dan yan zama a ba kwalkwato wo no. Ni dii mata kan igo gi ci no zama i ne ba kurindan yan one haamo hauro aba kwalkoto wono. Iri wo mata kan iri maa iri baba zeney ga ine kwalkwato wo iga ba a ŋwari day no zama asi kuri dan ki to haamo. Ni dii to hayni kira mo a hauro ay man bay matakan no a gode ki to haama kan ine aba kwalkwato wo no. Ni dii don ine ayma ci mata kan no wodiyaŋ yanayo go da ay ne to ay wo haamo day no aga bay iga ne aga kuri dan. Ine kuma boro ga ma mata kaŋ a yanayo go da game da a ba kwalkwato wo no. To ŋwarey ra wo ŋwari kul kan ine aga kuri dan ni dii mo ate banbancin da wokan si kuri dan don sabili da ni dii haama a na kwalkwato Yana no ya don sabili da ine aga kuri dan gahama ra. To har kan ine aga kuri dan ni bay mo gabi day ka ci kuro. Zama gahamo si da kuri man ga gaabo. Ni dii ase no dole ima ne haama bisa kwalkwato. Ni dii bayano matakan a kada nwa, anay haa da ay ne ase haama bisa kwalkwato ni dimo ima gway da wadin ama ba. <noise>